أحسن طريقه نبدا بيها نهاري أني نشرب قهوتي و نفطر فطور صباح على الهدى، نخمم فيها في حاجات باهيا و نبدا نخمم في النهار-نهار، نفيق متفائله، كيما قاتلك ماما مفماش سبه باه نفيق متفائله و عندي- عجبني النهار خاصة كيبدا النهار مشمس نتاع عصافير الزقزقا.